<hesitation> ninna mes de enro, febre uu, marzo oni, hé abril ko, mayo o'on, he <hesitation> junio hé julio nri agosto nri septiembre, nri octubre nri noviembre nri diciembre.